نعتقد أن الأهم بالنسبة لي، والتفاؤل، والعمل- العمل، الجد وال، مهما كانت الصعوبات، يكون في عمل والعمل مستمر، يساعدنا إننا نحنا نتغلب على كل شي، وجدرنا نتغلب على كل المتاعب، كل أى شي يجى فى طريجنا.